Odébé ntakhou mokho, tiyabou, ga bakéli do manayéli nakha, débé khoré yani a khoro ami khoro bourou, khodo mourténi gna ntaŋa méya, fanŋé nŋo do mourténi nakhaŋa yo. O légalini ntokho, dionga. dionga yakhé. tounka nkani. yaguiné. diongua tougouné. Euuuhh kounda ni kergui yano makha, o takhou mokhoni kou kha, folakhouwa nŋougnini kati mé, bara nŋo nakha ŋa, angadaga nokhoussou falakhouwa nŋwougninimé bara nŋo, o takhou mokho nthiré gnani, khar djingana ri, ante rono kani nokhoŋa, adanguinoya agataŋa gouné mbanŋé, o takhou mokho ŋa a farampré gnani.